1917 ஆம் ஆண்டில், ரஷ்யர்கள், தங்கள் அரசாங்கத்தில் மகிழ்ச்சியற்றவர்கள், ஜார் ஆட்சியை அகற்றி புதிய தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தை அமைத்தனர். இருப்பினும், சில மாதங்களுக்குப் பிறகு, போல்ஷிவிக்குகள் என்று அழைக்கப்படும் கம்யூனிஸ்ட் குழு அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றியது. அவர்களின் தலைவரான விளாடிமிர் லெனின், ரஷ்யா மற்றும் பிற நாடுகளில் இருந்து சோவியத் சோசலிச குடியரசுகளின் ஒன்றியத்தை உருவாக்கினார்.